Manamasy ny laoky ny sirandranomasy ka i -ka la i tsisy sira ny hany hohany a tsy misy tsiro i zay angamiko.